صراحة أحب الجلوس على الارائك أكثر لانها مريحة وتخليني أحس بالاسترخاء. الكراسي تكون كويسة لو كنت جالس لوقت قصير او في مكان رسمي. اما الجلوس على الارض يكون ممتع احيانًا. خصوصا اذا كنت في جلسة مع الاصدقاء. او العائلة لكن الارائك بالنسبة لي هي الافضل لما احتاج لراحة او افظل بالنسبة لي دائما صراحة.